عنّا سؤال هون بي ألنا نزكُر أكبر أنواع من الجبنة، هلّأ كل بلد بتشتهر بي أنواع من الأجبان وكل ولد- كل بلد مختصّة بي نوع معيّن من الجبنة وبتطلع طيبة بي بلد أكتر من بلد مُمكن البلد هيدي نفس النّوع <noise> الجبنة موجودة بي بلد تانية بس هيّ اللّي تمتاز فيا بتطلع عندا أطيب ويمكن بالبلد تمتاز بي- جبنة بي جبنة معيْنة بالبلد التّانيه بتطلع أطيب، فا هون خلّينا نذكر بعض الأنواع من الجبنة عنّا المازوريلا، عنّا الشيدر، عنّا الأميتال، عنّا الحلّوم، عنّا الأشئوان، عنّا البلغاري، عنّا الروك فورد، عنّا القريش، عنّا الجبنة البلديّة، عنّا الجبنة العكّاوية، عنّا الجبنة النابلسيّة، <hesitation> عنّا الجبنة البارميزان، هلّأ وفي بلدان كتير كمان بتشتهر بي أصناف وأنواع جبنة عديدة وزي ما قلنا كل بلد تمتاز بي جبنة معيْنة. في جبنة شِلل، في جبنة جَدل، <hesitation> في عنّا أجبان كمان بتبئى فيا حبّة البركة، أجبان فيا سِمسُم ، <hesitation> أجبان. مُمكن تكون مطبوخة بي أصناف معيْنة من الأعشاب في أصناف جبنة كتير.